انا لو عندي القدرة على ان اني نتكلم مع نفساي.، فانا نفضل ان انا نتكلم مع نفسي في الماضاي ونجيب الذكريات ونتكلم مع نفسي أيام ما كنات زمان، أيام ما كانت خالية من المسئوليات وخالية من الهموم، وكان لسة عنديها طموح عايزة تحققه. ونقعد نتكلم معاها في كل اللي الحاجات اللي انا عرفت انحققها واللي لسة ماتحققش. لما نقعد نتكلم مع نفسي في الماضي هنحس بان انا عايشة الماضي اللي انا نفسي فيه ونفسي نرجعله، لأنه الماضي بالنسبة لي دا طفولتي وهو كووول مراحلي اللي كنت نخطط فيها للمستقبل.